Ɓoggi kawrintinteeɗi tan so pooɗe walla tampee tan so ɗum sona. Nii nii woni neɗɗo waawi siforaade ɗun e ley alkadara anndal muuɗun. <hesitation> Sabi non laatotoo ɗum sonirta <hesitation> banngal conaayi.